Amin'ny ankapobeny zagny ny ôlombelogno tsaraikiraiky <hesitation> volon'azy alôha maintigny e,maintigny fô izy misy ôlo managna hoe <hesitation> fotsy volo ndraindray izy mbôla tsy antitry efa fotsy volo, fotsy volo malôha be, ndraindray izy misy volo mena kely le maniry na miloko volo, ndraindray izy misy managna <hesitation> loko karaha zay. Fô amin'ny ankapobeny zegny, lokon'ny volo zany eoeo amin'ny dimy satria olona ray tsy managna izy rehetra fa matetitetiky le mainty no tegna misy amin'azy voalohany de après amin'jay maniry le volo fotsy.